وائلن دھُنی اپنے تنتواں تے تیلی دے آپسی انٹرایکشن دوارہ اتپن ہوندی ہے۔ جو تیلی تنتواں نُوں گسدی ہے۔ تاں اس نال گساؤ دا سنچار ہوندا ہن جس نال تنتری کمپن ہوندے ہن۔ ایہ کمپن ساؤنڈ ویوز نُوں وڈھاؤندے ہن جِدے۔ اپنے دے ایدھے اوپریچے جاے ساؤنڈ ہولز نوں تنتری دے کمپن نال کم دی ہوئی دھُنی <hesitation> طاقت دا پروہا ہوندا ہن۔ بریج دے تنتریاں نوں باڈی نال جوڑیا ہوندا ہے۔ ایہ کمپن نوں ساؤنڈ بورڈ تے پاند پراپر ہوندا ہن۔ تاں اتے جو پھلن دھُنی ترنگاں دا پرکاشن ہوندا ہن۔ دھُنی دا سُر تنتواں دی لمبائی، کھچ اتے موٹائی تے نربھر کردا ہے۔